אִנַא קִנְפַדַּל נִقְדִּי חַיַאתִי כֻלָה קַשַאב בַּלַאח, עַלַאש? חִית הַד מַרְחַלָה קִתְּעַטִּי אִסְתִיקְלָאלִיָה וְחֻרִיָּה דִיַּל אִל-אִחְתִיַאר, בַּאש תִעִיש אִל-חַיַאת כִיףְמָא בְּחִ'יָרִי, תַחֻ'קִּק אֻהְדָּאפְכ וְתִקְתַּשְּפ אִל-עָלַם. אִל-טְפֻולָה זְוִינָה וְלָקִן פִיהָ בְּזַאף דַּאלְקִיוּד וְאִל-אִתְקָאל עַל אַחְרִין, אִמָּא אִל-שַבַּאב פִיהֶא אִל-קֻדְרָה בַּאש תִחַלְקְל אִל-מֻסְתָקְבַל דִיַּלְכ וְתִעִיש כֻלָ לַחַظָה בְּוִעִי כָּמֵל.